في يوم من الايام كان في موسيقار ساكن قريب من الغابة. في يوم سمع موسيقى جميلة وايد. جاية من الغابة. لما راح يشوف من وين الصوت? لقى شجرة بيعزف لحن حسب قوة الرياح. لما تكون الرياح قوي تعزف الشجره الحان جميله الشجره كانت حزينه بسبب فقدانها غصن من اغصانها